ملازمش تخاف من الطيارة هي أكثر وسيلة للنقل أمانا، و يديرولها رقابة قبل الانطلاق و الطيارين أكفاء يقدرو يتجنبو المشاطل التقنية.